أفضل العمل خمسة أيام بالأسبوع لمدة ثلاث ساعات. لأن هذا الخيار يوفر لي وقتًا أطول للاسترخاء والاستمتاع بالحياة، بينما يمكنني إنجاز مهامي بشكل يومي ولكن دون إرهاق. العمل يوم واحد لمدة خمسة عشر ساعة بيكون مجهدًا جدًا، ويقلل من وقت الراحة والأنشطة الأخرى.